<hesitation> Ny anjara asan'ny sindrimandry zany am'fa- fa- fangalana fanampahan-kevitra zany a le sindrimandry zany a mahatonga an'le olona hoe karaha hoe hijery ny ho avy karaha hoe mahita ny ho avy na hoe m- maminavina an'le ho avy de iny sindrimandry iny am'zaigny <hesitation> entiny eo am'famoahana hevitra de mety hampasoa na hampa- hampasarasara kokoa le ny ho a- le ho avy zany a le sindrimandry aboaka amin'ny alalan'ny hevitra.